Ta-taka ye vijli naá ña kuliiuni ní kívi, juu ní kívi, te ni chivi ní xilo ñatu <hesitation> radornchi. <noise>